Laha nisy ny javaboary mandeha ambony rano ny signe ny fanaova zy, da koa milagno io i fe ny tombotsin'igny avao ro mitsikarikariky anaty rano ao.